أكيد طبعا أهم حاجة إن الشباب يشاركوا في السياسة يعني، لأن الشباب هم مستقبل البلاد، ولازم يكون لهم دور في الموضوع هذا <hesitation> الشباب <hesitation> هم العنصر الفعال، هم العنصر الخدوم، وعلى أساسهم يبان يعني الأولاد بعد كم سنة حتكون <noise> منحى- منحنى إيجابي أو منحنى سلبي.